Mi heɓan babal bana bangooru Nder njiddaade haɓɓude laama, njiɗi ndaaraynde ɓe woni njangol leydi ndee ɗum waawataa horto nder goɗɗe. Mbaydi fiyaangu ngal jaatante nder teeltaaɓe, mbaawtoowo fowru ɗee ngal soowdi hara keewgol. So tawii ɓe njanndu pottal nder ndiyam nder ndinɗal ngal goɗɗo ko feewi fiyaangu.